Pocket Watch yung kha anti na vangkam kami danatua dan kanan tsemta. Kami tunua hitzon Pocket Watch yi agumon lozoga. Research de arun tsotaka. Pichon tuna, tunanga pichon Smart Watch den de tsung tsuan hangzoga. Kami vangkam tutengin kami jintsa kan kami iptero te heta. Kuinptero te linglik yung kha awam tsenda. Tumitsu tunanga tsenda pichon tsuan ala awam tselda. Tsu tsung tsu.